Ouen wor ngam nguma nnuck utu gee anor eyen ke guru echi, ouen wor ngam ngumu nnuck utu ge anor eyene mmang nnoi- noi mmeh mbianga agim, inip ishi ouen ge rem agim meh odum osume, osume wor ire-gaje, odum osume mmigaha ouen wor ári gima erem ouen kpor-kpork inimi echi ouen, igimi ikana ari, ari rear mi meh mmi gohor amang uguru ameh arep ouen wor asuno arear- rem, mkpa igaha mkpa va asuno ere-rem we sunor uguru odum osum wor ouen amang arem, osuno imangha ashi ouen oh, asunoi imang arep ugba oh, asuno imangha aseh obionor ke ren ngwed oh, gba ouen wor asuno ere-rem igaha ere-rem meh odum osun ewe mmigaha ouen wor iremi irem amin irem ouen kpor-kpork, ayenma mami mani ugumi ikana ari gubeh imangi ishik, ishik ikena ari ishid nna wor ari jigereh, ire ari kekana meh ouen ari kekena isara ugba, meh ari gumah irong ouen, wor ouen wor ari gimeh igwa idimi kana ari ke kana kpor-kpork mmeh mang ushineh biakpan ewe geyeh ruma ke ekakana gameh enwe ari gumeh ikana igumi iyeah ari ufu, igimi saghari igid gee nsort ari gumeh ishi geh amah, ari guma irem ouen kpor-kpork gee mani enwe Mami enwe ikana ari edubor ke imia biakpan meh eyanor, meh ana-dim, mah shigi-shigi ari kpor-kpork ire ari aka-kana mageh ushid abiack pan enwe ari gumu uduck uko gimi yebah nne ihibi ije gba usor nna, igimi kana gba ari gba, gbang gee ire ari keka-kana ani itene agoni kpa-kpa meh efia gaha efia ne papa ayene, gineh esor ewe arene ouen egogon inep iyeah ari so that odum osume mmeh igwang ari mmi gwang ari kpor-kpork gami gee enye biakpan, amang odum osume igimi ishi ouen mang odum osume areme ouen kpor-kpork, maha odum osume igimi kep eyea-nor ngwed, mang odum osume igimi rem eyeanor aje ngwed ashi kuba abbeh aje, ayemeh ijugubeh mmibiane beh ari nuck njo kpor-kpork igimi se obuck igimi iyeah ari amang animi iku utu ga anor yene enwe, mani gumi iku utu igimi inuck eyener enwe, igimi dwon beh ren engwed dumor-dumor ren engwed abbeh asunor eje-je igibi idumbeh eren ubah isebeh ke nsort, imang gimi inug ari, meh egword ekpo-ra-ri, mmi reh gba ari eke- kana ari arimi ije, ngi god meh ireme odum amah, igibi isep isume ameh abeh aguma ajige ari uguru, imang uguru ameh imang igumi ikana-ari sort ari, imang meh igimi irem ouen ari wem, ishi egbi esogi ameh igahe ofah imugor jeni enye arom kpa adorn ameh, ireme esogi wor inep-inep, irong gee ere-chi, iuuni ebin, iuun ijugor, irome adorn ishi ouen.